والله البلدان النامي اهم حاجه تعملها في حياتها ترفع الاقتصاد بتاعها، كل دولة ناميه عايزه تعدي وتروح في حته تالته ترفع الاقتصاد بتاع البلد بتاعتها ، تبقي ايه مش دوله ناميه تبقي دوله أولي ، الاقتصاد بالنسبة للدول مهم، مهم جدآ ، و هتخليها تغير مجري حيات البلد دي